Oh ang no belai kheno khá khamjak ang uansugui ani no tongwi mano. Ani ticket no nai nai di. Nwng no kubui no ang abono chaya khe porimani wngnai ang no thángnai. Ang belai kheno mix up wngmani bagwi kha khwlaiwi sankha. Ang saimankha achukthairokni swlaimungrok chaya wngwi tongkhe ang belai kheno khá khamjaknai. Hambai norok no ano aswk polite khe saimanmani bagwi. Ang nono ani achuk thai number no nawui nai nainai. Ang nini practice no belai khe hambai rwkha tei ang kha khlaio nwng kaham khe birmung no hambai rwnai.